Ia, tsy mirana feky baka sakafo biô ndreky raha misy simika àby io e. Fôtony zen̈y biô zen̈y ten̈a nandalo fikarakaran̈a aviô tsy raha malaky vita. Aviô koa zen̈y araiky mbala bôka vo nalain̈y tamy tan̈y nambolian̈a izy tan̈y. Irô simika àby io ndreky mora vita, maromaro fangarony raha aviô misy irô konserivatera àby io, e tsy mirana feky e!